Rô bôka Singa- Singapor any ndreky ten̈a man̈a- man̈an-kerena zany rô amin'ny <hesitation> aharo <hesitation> aharo sakafo zen̈y miaro amin'ny sinoa, malaizy ndreky aindiainina sy ny perokanina àby ren̈y. Fôtony tia mampiasa zen̈y rô <hesitation> silikrao, lasaly, sikeny raìsy àby ren̈y. Miaroaro be zen̈y de miaro kà saka tsiron-draha azondrô.